Ao zao maro karazany bibikely, atao alantsika ohatsy hoe vitiky mainty, <noise> vitiky mena, vitiky ampy, <noise> <hesitation> kadradraky, lalitsy, kalalao, apongo, <noise> marobe. Misy koa zao <hesitation> hefy, <noise> trambo, hefinalika ao aby zao maro karazany io zany. <noise>